أول ذكرى لي في مرحلة الطفولة, هي عندما كنت ألعب في حديقة منزلنا الكبير, وأتذكر شعور السعادة وأنا <hesitation> أركض مع خوياي, ونضحك, ونلعب بالأرجوحة, كانت لحظات ملليئة بالمرح, والبراءة, و <hesitation> أشعر إني كانت تمثل بداية ذكرايات جميلة للغاية.